Ny Malagasy tena tia mitahiry hena, indrindra ny any ambanivolo satria tsy dia misy vata fampangatsiahana loatra any an, dia ny ny fomba tena fampiasan'ny olona dia alaina ny hena an, dia asiana sira dia a- a- atao miendrika kitoza an <hesitation> >, avadika lavalava izany dia <hesitation> > ahantona ahantona hamainina. Amin'iny izy maharitra ela.